वेंडिंग मशीन के काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। वेंडिंग मशीन में लो वोल्टेज पर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का उपयोग होता है। वेंडिंग मशीन में सेंसर्स और कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो कॉइन्स या नोट्स को डिटेक्ट करते हैं। जब कस्टमर वेंडिंग मशीन में पैसे डालता है मशीन पेमेंट को वेरीफाई करती है। अगर पेमेंट सही है तो मशीन के मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं। और सेलेक्टेड आइटम को रिलीज़ कर दिया जाता है। वेंडिंग मशीन के अंदर एक मोटराइज्ड सिस्टम होता है जो आइटम को कम्पार्टमेंट से पुश करके डिस्पेंस करता है। मशीन के सेंसर्स सुनिश्चित करते हैं कि कस्टमर को सही आइटम मिले। साथ ही अगर कोई इशू हो जाए जैसे नोट या कॉइन एक्सेप्ट न हो मशीन रिफंड कर देती है। वेंडिंग मशीनों का उपयोग स्नैक्स, बेवरेजेस, और बेसिक प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए होता है। ये मॉडर्न सिस्टम्स कैशलेस पेमेंट ऑप्शन्स भी सपोर्ट करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स। इनका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है ताकि मशीन एफिसिएंटली काम करे।